أول إشي ببدأ بجمع المعلومات وأراجب المكان وأتعرف على الأشخاص المهمين في المنظمة سواء من خلال التتبع أو من خلال مصادر داخلية، وبعدين <hesitation> بضع خطة محكمة للدخول، ممكن أستخدم هوية مزورة مثلًا كوني شخص جديد يحتاج مساعدة أو شغل، أتعلم أسلوب حياتهم وكلماتهم عشان أكون طبيعي بينهم.